விடுமுறை காலம் கிறிஸ்துமஸ், ஹனுக்கா மற்றும் பிற கொண்டாட்டங்கள், மரபுகள், குடும்பக் கூட்டங்கள் மற்றும் பண்டிகை விளக்குகள் நிறைந்தவை. குளிர்கால வானிலை - குளிர் வெப்பநிலை, ஸ்னோஃப்ளேக்ஸ், வசதியான போர்வைகள், மற்றும் குளிர்கால குளிர் அமைப்பு. அலங்காரங்கள் மற்றும் விளக்குகள் மின்னும் விளக்குகள், கிறிஸ்துமஸ் மரங்கள் மற்றும் மாலைகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட வீடுகள் மற்றும் தெருக்கள்.